Marefuji nde woni fa yi marefu koddiɗi e ɗe goɗɗum ma nango ko fu sai wataki non, e tawa e nder majjum bolle. E wodi bolle ngon e wi'e furri nokkuje kayɗe ta famai fu jafoɗa watu a sefu kikkinya fa neɗɗo laffo ɗun gata mun a tama ma bo marefuyel ngel to yottake fu sai nanga ngel, <noise> Ko hewi fu bolle ɗen wati kinto e wodi domi ngon e wi'e uma tonatosis. tonatosis kanun ma <noise>